المادة ديالي لي كانت عزيزة عليا بزاف فالمدرسة هي مادة الإنجليزية لأنني كنستمتع بها بزاف أو كنبغي نتعلمها أو كتجيني ممتعة لأن حتى الأساتدة كيكونو ممتعين أو تيكون عندهم واحد الأسلوب زوين باش يوصلو لنا الفكرة أو باش يوصلو لنا اللغة أو كيستعملو بعض المرات الأفلام أو الأغاني باش نتقربو كتر أو نفهمو التقافة ديال اللغة الإنجليزية